ཨི་ཏ་ལི་ན་ཇཱསིཏ་དི་ཧེལ་ཧེན་མེ་དེ་ཆུ་གི་ཁོང་གི་བསམ་ཁའི་ཆེ་ཁེཔོ་སའ་ཟིན་ཧེཔོ་དུ་སེ་ན་ང་གི་ཏ་ས་ཁོང་གི་ཧ་ཅི་ཧོ་ཙི་པ་འདེམ་ཁེཔོ་ས་ཟིན་ཧེཔོ་ང་གི་ཧ་ཁོར་ཆུ་ཆེ། དེ་ལས་ཅི་མ་ཅིག་མེན་བྲག་འོ་འཁྲུ་དེ་ཧེཁེན་མེ་དེ་ཆུ་གི་ང་བརདེ་ལས་ཕྲོམ་ཨོསེདེམ་སྤད་ཨྲ་ཨོསེདེམ་ཁེཔོ་སར་ཚིན་ཧེཔོ། ཐ་ས་ཟིན་ཧེཔོ་ང་གི་ཧ་ཁོར་ཆུ་ཆེ་ཁོང་གི་བསམ་ན་དི་ཁོང་གི་ཁའི་ཚོ་ཁེཔོ་སའ་ཟིན་ཧེཔོ་དུ་སེ་ན་ཅི་མ་ཐ་ཧས་ཡ་ནག་ར་ས༔ཁྲེན་སུ་ཤོ་མིདིགར་་ཨོསེདེམ་ལོ་ལེཏྋྲ་འུ་ཀྱ་ཏི་ཧེཔོ་ང་གི་ཧ་ཁོར་ཆུ་ཆེ།